<laughs> Ehe, gne <hesitation> e fangala sary nomerika zasy, da <hesitation> raha lavalava zey izy, da misy <hesitation> bouton tibitibihignao zay gn'amignazy eo, da tibihignao igny da azahoagnao gny sary igny raha tàgnao alay igny da azognao sary amignazy ao.